हाँ मुर्गन के भी एक प्रकार के पच्छी मानो जात है, कए की उनके पास सभी पच्छियान की प्रमुख विशेषता होत है। जैसे मुरगो को पंख होते है जो सभी पच्छियान की पहचान होत है। भले ही वे लंबे समय तक उड़ान में सक्षम न हो मुर्गे के पास दांत के साथ साथ एक चोंच होत है। जो भोजन के निकाल जान में मदद करत है हालाँकि उनकी हड्डियाँ खोखली और हल्की होत है। जो एक पच्छियो की विशेषताय होत है मुरगो को पच्छियो के वर्ग में रखो जात है। मुर्गिया अंडे देन में सक्षम होत है जो को सभी पच्छिया अंडे ही देत है।